कुत्ता में कई परकार के समस्या होई छे। जेकरा में कुछ समस्या चमरा के समस्या। सांस लेंबे में दिक्कत खाना से जुडल। परेशानी कुत्ता में रौशनी के दिक्कत होई। छे कुत्ता जब बूढ़ा जाइल ओकरा में रोग। लग जाई छे ओकरा बीमारी लग जाई छे। ओकरा में दिक्कत होई छे ओकरा भूखो। नई लगे जाई छे ओकरा उल्टी होई जाई। छे ओकर वजनों में कई उतार चढ़ाव। होई छे कभी बढ़ जाई कभी घट जाई।